ما بعرف اش فيهم يحكوا، لكن أعتقد إنهم راح يقولون عنى شخصية قوية ومستقلة، إنهم دايم يحكون عنى هكذا حتى قدامى على مسمعى، يعنى إنه إنتى مرة شخصية قوية، مرة وحدة مستقلة، أحيانا يحكوا إنى مرة شخص عصبى، <hesitation> ما بعرف هذى الأسئلة هم يجاوبونى عليها أعتقد.